عشان تغلف هدية, أول شي اشتري على ورق تغليف جميل, حجمه مناسب للهدية, بعدين حط الهدية وسط الورقة, قص الأطراف بحيث تحط الهدية بشكل مرتب, بعدين ابدأ من طرف واحد وسوي عطف, ثم استخدم الشريط اللاصج عشان تثبتها, كرر هالخطوة من الأطراف الثانية, بعدين زين الهدايا بشريط ملون, أو بطاجه تانية, وبكذا تكون هديتك جاهزة للتقديم.